Ma es mõistnuq üldse seolõ küsümüsele vastataq, ku ma es olõs just perrega seost kõnõlnuq. Nii et ma arva, et vastus saisnõs tuuh, et nä mõistvaq kuigimuudu niimuudu hingata, et nä suutvaq kavva õhuh püssüq.